Nzo nar jwa'n ngonale lozomen, xenak na gabmen nlimen mbyed thi men byen nabxa thi- thi palad tayamen lud loxa dib nzomen tayamen na jwi'dmen mi' na jwi'dmen len chokuan na jwi'dmen cha mzanmen na najwi'dmen cha mchoka lomen, tyz dib nzo lozoa' jwa' ngotaya loxa nde thi wiz mbro rop prob men biy men gota loa' ndetaxa thi dyux liga ta dyuxkixla na ngixtaxa mka na ngalta mi' dyuxkixla mtaya lon dyuxkixla ze wiz mxakna yati pues lu ndo mbroxobxa- mbroxobxa lo yal naban yalnaban chanxa mbroxobxa lo jwa'n mxakxa lo jwa'n lo yati mxakxa tyz po mbluxthi taxa na mda dib lozoa mda jwa'n lozoa, mbay na dib nzo lozoa ndaxa dib nzo lozoa mbied naxa mbyed jwi'xa maa naze thi dyux mbyed tanxa jwa'na nak thi yanale toztir jwa'n na akta timen palad timen tayia kon miba mbay xenak mblya thi jwa'n mblya thi yanale dib nzoloa' tayia thi zin naka per nawue mblo xobla nawue ngo lozoa mda thi yated nawue mblo lozoa mblo mbloley lo re or bix mbloley lo re or yen bloley lo rexa gox, mbay na asta nazos mdaxa dyux kon benta dis kon re jwa'na mdaxa mm- mnixa lud loa ke liga ngoxob jwa'n mblya asta nazos nawue mxak lozoa tak tayial tayal naley a nzo lozoa' na akta tiley na ak gabna mbroto thi men na bentanxey loa na na- na tayia tya jwa'na kon mi' di yalneya na akta tymena mbay na jw'na za mbesna lo kuando ze nryoxobna loo thi jwa'n jwa'n yekekna dib nzo lozon mblin kon todod lozon mbli thi zyn jwa'n- jwa'n- jwa'n mblinna, mbay naze ndaxa thi diuxlomen o a lo xa thi palad mbroto thi prob mbi prob ngot mbienta thi diux lon loa' o nuga xaya mblixa thi fabor loa' pues nuga thi jwa'na nak thi yanel jwa'n- jwa'n naluxta nzo izyore iz na yezata yanaleyathi palad lad jwa'na neo'.